Agnamiko aloha afaky mampiasa teknôlôzia mihitsiny laha ohatra ka te hanatsara ny fomba fikarakarany hany. Ohatra hoe mijery internet reny aho, mijery fomba fanaovandreo anazy de am’zay haiko manao an’gn'anakay koa. De ohatry koa zao mampiasa lafaoro regny i, regny manko ny an’ny vazaha regny. lafaoro, regny rice cooker regny am’zay mba mampalakilaky fotoa iketrehiko anazy.